Kua medusa jaeko öi ɨ guaju rupi, ore mbaetɨ roikua, jaereta ndaye oime guinoi jendɨva reta, jokopi oime guinoi veneno rämi, jukuraï oyeepi reta